Eee kii muturire challenges iria chiku thaii nuryingi tuuge ja rimwe tukwithira kii mutarire atuku tukwithira tuking’ang’ana kii ngugina chietu iria tugwita ukathirira ikung’ang’ana twinaana aana baa ibakwenda kithomo gikinga aana baa ibakwenda kana na kanyua na ririra challenges itwonyene tugoothera ija ngugine iria tugwitaa ukamonyaara baa kirya. Kuaria ii thira naa rimwe ukathira nyaa tuuge ii cukuru taiu nukung’ang’ana mwarou aathome naakithoomaa ngugine mbere ngugi urithire mwanajou utiyo naa wii muchiari nuung’ang’anire nujukiru loan waambine kuria loan naa mwanaoria ukuthomitwa yes akurikia lakini utigi ukiriaga loan naa mwanooju aachoka aagugukariira agigukarira irio ii kugura nyoomba aatukombora atukurio ukaathira kirya irio kubaa nyomba jee ikeethira ii thina naa thaiji kwithirwa uria gukari Maisha ijaititie maisa jagutia tugo wiina ana ja bana nyomba na kwi baria beera bataro. Bugachemania bwarie bubange ara gutaa gatathondeki bwega bukethira bukagwatanira bukeera tuthithie oju nooju bukathithia nontu igiita riu irio rithaita babingi nya baria baandiki tuge kwa thirikali irio baakwoneka kou ulini imbigagua nkeni riria tuuchemania nontu nithaira ibuguchemani bukariria jairi jathatu nooau uu kwi muntu uinyikirite antu nwithaira ibukumuthia bukana uria bukamutethia bukamutethia ethira ija njenu kwio bubati eeni bwethira bukugwatanira kwi aria bukuuga buthondeke antu bukagwatanira oo au tu buthondeke bwathondeke na nkuruki kii kuthondeka guchenekaa guku nwigagwa atleast kinya irio biki merukaa nontu nwithaira kwirione wii wenka tuge inya naria uri eethirwe kwi mantu nya jaria jaraguskuma nontu utinookwira kaana oti we umba ikweikweresola untu buu lakini riria bwachemania nwithaira kwii uriokwira nag ii family bwariontu thairia nwigagu inya nkoro eku ikunaguka. Ukeethira kwi mantu jamwe bukugiginyanga kenda buthithia untu buria tuge ethire kuri untu ukwendaa kuyita utigita gweegaturaa nyuma ugaturaa tu kuuragia natia gwetire naatia gukari thaiji buu kwaria uuma muturire jwa thaiiji ijumunto na kwana uuma ijumunto kuringara naaria tukinyite uuni kiri kiriakwa kwi baria withaira rimwe imagini muntu mwanomuririraa naatira giakumwaa naugwe gwengwa utihakio gia kumkwaa mwakuru uu aa mwana naa tikwenda kwawe Ukethira kinya ugwe wengwa nukageria yes nukuendomwaa indi utinakio ukethira uwe wengwa nukwigua ukiinyirika tu nontu ukwaga kiriakubati kumwaa naa mwekuru uu uuma geeta iikurarira kwou muturire thaii ijumunto jontu urithira aana beetu ithomo ibiaero biotheri mwanajou eena maratasi nyomba ja gwakwa thaiiji kwiwo wina maratasi inda ngugi ationa ukeothira mwanou naachokere gugtega igwookamua kila kitu aathirirwa ii ngugi ii nguu jaaii uu aathithia ngatia yaani ukethira mwana jou utichio agu chiumbiraa. Uuni uria mpumba iikuga thaiji kwinyirira itukuinyirika naa ngugi utichio na iria chiongwa tugwita ikung’ang’ana tu ti uuga ngugi uuga yumba igukurungamira nootiumba igotigana giakuthithiontu tigoone tu noonyue naukethira kwiwe nyoo ukararira na tikwenda akwenda gwita karaniraa kiri aana bawe guti muchiari wendaa kwona mwana akirarira kana mwana arumba ng’ina gintu atwikookwaga kou thaaiji buu challenges iria twinachio nukwithira inya kwibo bakuingirwa nyomba batina giakuria nyomba arioau tu buraakara tu naatikwenda ikuringaanaria tukinyite.